<noise> jargoñ lañ koy wax, jargoñ. Jargoñ nag pour nit wax la ni muy defaree néegam <noise> dafaa yéeme trop <noise> ndax mbiru yàlla la, ndax dafa nekk rab boo xam ne nii ñun amuñ matuwaay yoo xam ne mun nañoo gis li muy liggéeyee. Waaw pour mun a gis ne li si <hesitation> rab bii lii lay liggéeyee, loolu munu ñun munuñu ko duñ ko dee mun a gis ndax amuñu jumtuwaay biy tax ñu mun a gis loolu, dafa am yoo xam ne bët munu koo gis. Dinga gis mu ngee, mu ngee génnee bagaasam di defar néegam, waaye fan la jëlee bagaas bi yow loolu doo ko xam, des fois doo ko mun a gis amuloo jumtuwaay biy tax nga gis ko, waaye nag fu mu dem nag moom mu ngi ànd ak <noise> bagaasam, ndax néegam bi bu koy liggéey doo ko gis mu dem fenn jëli bagaas, waaye lu mu bugg a def daf koy def. Dina liggéey néegam bi ba pare buumam yooyu nga gis noonu muy liggéeyee néeg bi buum yi du mos a jeex, te boo yàqee bu ko defaree léegi léegi léegi ba mu pare ak lu mu bari bari bari bari soo ñëwee nga yàq ko léegi mu liggéeyaat beneen bu mel noonu léegi, soo ko reyul moom balaa sax moom, moom dafa ànd ak moom. Waaw danga koy gis rek muy dox di rotate rek, dox di windéelu rek, di windéelu, di éeg di wàcca, di windéelu di éeg di wàcca, di windéelu di éeg di wàcca, buum baa ngi ko topp rek. Ñun bi ñu nekkee xale sax dañu dee toog ñu ne waaw no buumam bi si taatam bi la dee génnee, loole xam nga waxi xale la, waaye fi muy génnee ñun xamuñu ko. So ndax li ma wax moo si nekka, pour gis li li fi bagaasam bi jógee koo yombut. Dinga ko gis muy liggéey liggéeyam waaye fu muy, doo ko gis mu dem bàyyi bàyyi palaas bi muy defaree néegam bi dem fenn jël dara pour ñëw, te bagaasam bi da- da- yow dangay gis ne bagaasam bi du jeex. Su comme ni ma la ko waxee rek su liggéeyee léegi léegi léegi nga gis ko li mu bugg a liggéey yëpp mu liggéey ko ba pare mu mu tëdda benn palaas, nga ñëw nga ne moo <hesitation> lifin baa ngi nii jargoñ baa ngi nii, nga téye buum bi yëpp <noise> buumam yëpp néeg bi yëpp nga yàq ko, nga bàyyi ko moom si boppam reyuloo ko, demal <hesitation> next next twelve hours soo ñëwee fi nga ko fekkoon soo ko fa fekkut dinga ko fekk feneen mu liggéey fa beneen bu mel noonu walla bu gën a baax boobu. <noise>